A lau efa uncle jo john, john amelia. John amelia lau epainiau magogou eaunia aga eifa, laomai apalai lau efau aguagu faopolaga eoma puo lau isa ega ikifa niniani gaina lau epeniau aga lau gaina ninianina lagai lapau ke gaina ninianina lafia lau apu lapamia gaina ninianina lagai lapau kapaina aga lau john eifania aga kapula epeniau puo lau niniani gaina lagai lapau la efau aguagui isa ega niniani gaina laopolaga aufakina. Lafia lau apu lapamia. Gome isa apaoga lau epeniau puo gua a ma magogo gaina ninianinai lau afa aguaguai fa'changei aina laoma puo lau isa ega magogo gaina lafia aga lau efa ikifa isa ega ikifa epeniau ikifa ninianina gaina epeniau aga lau fapapinauganii laoma puo lau ikifa ninianina lafia eifa oi kai agao ega kapa agao foloisa folo afoloafia oi ifomu mo kapamo fopinauga. Mamaogemu feake eoma puo lau pinauga aisa aina lalogonia puo gaina mo anina lani lau efa pialao piamai alogai lau lapinauga isa ega foama lafauga mafe lafauga Isa magogo gaina epeniau aga lagai lapau gaina pinauga lakapa lau lague ke lau akafau safa aunimai magogomai eaunia puo lau aunimai amai magogo gaina ninianina lagai apau kapaina felomo akapa ke apala aga apala falakapa puo lai alakapa lai aga lai felo mo akapa lagai megamega falao eoma kai lau alalao kai lau mrs mo megamega elao puo lau megamega emai e'ai aga lai amegamega agu ke gae ikifa ninianina gaina afia lapumai apamia puo ikifa kainai ninianina aga lai apumaisai apamia. Gome lai ikifa john ega niniani gaina lau kapula epeniau puo lau lapae ikifa gaina lagai apau pinauga laka uma lalao foama lafia lamai ke uma ao fapania mue safa block'ai fapania lainapae pinauga gaina ikifaga afia lai apimai apamia ke pinauga foama afia alao uma amai agu lai emai opola aga ioi lai kai lai emai opola gaina john epenimai ikifaga ke ninianina isapuga lau minouai ekae akapa ke apae apinauga A apapea ke ega lai isa laoamaisai ninianinai aga lau ga aka amaguoma aoma puo lai papiau e'i business aga lau alaima lau eu business ml laina lau lague. Lau famili alogai lau akafau ke lau gau fou ague gaina ikifaga lagai apaega apeaina aninianilaina akapa gone isa ega aguagu laisa ega aguagu safa laisa gakoa sama lai safa aguagu felao isa ala eaguoma koa iopoga lau gafuoma laoma puo isa ega niniani gaina laopolaga lau lakapa egaina pinauga lau lakapa. Ke emai lai isa apaina epalagainimai ke ikifa mo epenimai lau ega ikifa ao lau lalogo ke lau akafau safa lai magogomai eauga gaina ikifa lai afia apapinaugania emai life alogai ke emai aguagu alogai gaina ikifaga akapa gone isa good leader isa leader felo magogo ikifai felo egai ekae papiau epalagaini'i ke lau safa epelagainiau Magogou eauga isagai guau ekupu kai isa emai lau minou ela'a mue ke magogou eauga isa ega leader gaina aga lau epeniau ke isa ega mino gaina aga lau epeniau lapapinaugania gome isa ega qualities aga feloi, john iniauma. Isa ega aguagu felogai laisa puo lau safa isa ala eaguoma koa fagu laoma puo isa ega niniani gaina aga lau lafia apuai lapamia ke lau efau kagakagai lapamia lau efa laomaisai lapamia isa ega aguagu aga lau safa ga eagu oma lau safa lau gafaguoma laoma gome isa ega aguagu isaiona gapuo isa ega ikifa ninianina aga lau lafia lau apu lapamia isa ega alo laomai niniani aga lau epeniau isa good man gapuo isa aga man fo au felo puo isa aga niniani ikifaga epeniau puo lau lafia.